ס'איז נישט מעגליך אדורכציגיין א גאנצע לעבן אן האב אן האבן עפעקטירט מענטשן ארום דיך, אויף די גוטע וועג אדער אויף די שלעכטע וועג, באט ס'גייט אייביג זיין א וועג וואס דו- דו גייסט אפעקטירן אנדערע מענטש'ס לעבן. עני ווארט וואס דו זאגסט וואס דו ווייסט אפילו נישט עפעקטירט א אנדערע מענטש'ס לעבן, יענע מענטש קען ארום גיין און ס'זאל אים יא האבן עפעקטירט. סאו די קענסט נישט וויסן באט ס'נישט מעגליך נישט צו עפעקטירן אנדערע מענטשן.